Yo dingə halla nashi ganjo wannərə dam yedəna dənai yedəna yanja wura guyo lugu nau də dan bətan dagəram bətanə wuliyeyi ngə nu nga nishaguga ngo dogəram yo aligau g wwai də wunə wujau nga nago luguwa lugukin furəturanga lugu ujiliyanə gone gəla kure hall agəla ago nga dai dam dənai yedəna'a dənai iyeku nga haru korida nganə naru niyeyi nganə nga dagəramgo nəkəmai gai nə kəmai ja kwata kwata dingə yajuga ishanəga ngoima wujagu nga halass nikeganə nga dai yomu yujugu yunə wuligo dingə bətənai najugu ga haruga ashanəga ngoyo gərəm ngaguwa dingə bətənai bətənai ngə noll nishinai ngərəm ngiya wuligo kwata kwata nol nishija danmu nol nishi gərəmja yo dijo nashiya jugu jain an ngə alama jugunia imanə aruro aru dannorəsho karə yedəna jikə yo mungə dingə yedəna jikə nanə Kure hatta gudo halla gude yedəna ngla ngə nga wuranəma hugoima nau ngə nu bətə nai ran danə wulimu wangə dagəramma aligan nga nətal migau nganə nga nu nishiga bətənai ga yau yashigə bətənai nga bətənai nayaku nga daji najugu bətənai hayakya nga nushubu hugai ngə de hallago yedəna nga akulagə bakayu nya ngə kəne ayi njili ngəde danmu nol nashilbu hugoi haru rugo bətənai infiyo yedəna yo nanja wujagu hugai ngenə di ngə nago gakəmanə ga gəshanəga ngoyo ngoyo jugu wurə luguyo jigə mangə niyeku nujugu wute lugu ngəni maneya bətəneyado kənedan akal nga nisha nəga ngo wurə luguyu re wannə ma jugunau nga ngəla gəre na gashagə ngə namaija nga dai yo mungə yujugu nga ngə kəne njili ngəde dərana yujugurə ayi yol dəranmu ngə yol ika nga yujugu nbədainayo nganai nganai yadəna akulalaija salamu alaikum